peran tradisi di masyarakat moderen kito ni sebenarnyo banyak, salah satu nyo caro kito melestarikan kewarisan budayo yang kito punyo ni kek mano caro nyo jangan sampe budayo kito ni makin lamo makin punah, makin ilang, anak cucu kito nanti dak tau budayo nyo kek mano jadi perlu nian kito lestarikan budayo yang kiot punyo jangan sampe, budayo budayo luar tu masuk terus mempengaruhi anak anak cucu kito nanti kan, jadi perlu nian orang orang tu ni ngajarin anak nyo kek mano budayo nyo, asal nyo dari mano, lahir nyo kek mano, siapo, dimano.